un jira-nɛ oyi minian a o di betete'a hobe lo nɛyɛ we di do um o- oyi du dirobe du dirobe we wee boni po ni ɛfɛ mamu berara curulu nɛ ba we vɛ jɛ han alimentation nɛ um